Kengurularning o'ziga xos xususiyatlari bir qancha deb o'ylayman ulardan <hesitation> kengurular katta orqa oyoqlari bilan sakrashadi va undan tashqari qorin cho'ntaklarida bolalarini olib yurishadi va shu tarzda bolalarini ulg'ayguncha <hesitation> ximoya qilishadi.